Singka-singka tuang kite tumo wiah sua nowa wanowa kinowa ten kite rakel tomangeno waten sulirik ore kite manganuaten sulerik paku sawe kite tumpang suha hurangen makoto mayuma sulirik keren su oras ya kutata mairen sulirik sumambing suhahurangen sep suhahurange te'e rakel kapu rakel kayu tando rakel ren tunai wusene oneren kapuk tumaworow ya naketu saer su kapuk te'e lima wularku manales ya nataku ee undamen pakura-kura ya nakatandum to pi nowman wopin toronan ni yuma wo yamang ko ke'ren ore kite males onei kapuk sulirik to sua'ne pamake to mongundam, mangundam les te'e les tuku te'e Timoro turoe malo sane ya ri mere nayuma su lirik te'e ya manakawuyah oo ti'i to kunei yuma woyamangko ya namelo nangutu su kapuk te'e kapuk te'e ore to su toratan suanuwang kami ku mangase kapuk wo sep ise tu muo su lirik-lirik wo touna so <hesitation> pimbambelan ya na nganga kapuk te'e wu kinursupu kapuk te'e makoto one akene wo ni isuhku kampuk te'e ondei ake ne su les hu malon sane mah nonto wui sularkuren maheren miisuh wo ondei kapuk wuto kinusuk we ondei kapuk wo ake'ne mal sane mah nunto te'e salsa undang to sua'ne pamake kite ore kite ma les su hahurangen hahorangen ore su lirik paku sale Ya nuakal sulirik ya naka tuakal larko ata enam ekikalalo ben towa kalen na larku na pinakal ko eki le malesah totimoro turo ya masilou kapuk wu te'e ngo tiara onewuya nakatan dum one lia suo lintang tosi sinoan yuma noyamang ko ya na ngala lia te'e wuti piniho ku lia te'e si akene tinumbuku surara wo tinongkopan ku nelembu ko lia te'e se les su larku tona les mar sane manontok te'e undam tu sua'ne pamake kite ore sulirik ore wu sohahorangen tando ores ne ti'i ores ne tonawu e rakel undam topamakeng kite aren ne betadin aren ne yodium wu one cu re'en to Pulalimpu sules to pamake kite to plesteran kite aren ne hansaplas hendiplas wusumporoane te'e pihoan kite pamnakeng kite sep kite ores ne ti. i karan wi suwaley rakel kinoaten to suwalei tate kutatamai lirik kutatamai hahorangen tando ore kikte males sulirik one undam ne bales su wale one undam ne